عشان أعلق صورة عالحائط أول حاجة يحتاج ليه عل اختار المكان أشوف المكان المناسب إني أعلقها، وبعدين القياس بشريط الميزان أو شريط قياس أحدد الإرتفاع وبعدين أعلقها بواسطة المسمار وأتأكد بعد ما أعلقها أنها مستقيمة باستخدام الميزان وأخيرًا أستمتع بمشاهدتتها.